الشجرة ما تتكلم مع أي شخص بس اللي يعرف يصغي بصمت، كانت تحكي جصص عن الماظي وعن أسرار الأرض اللي ما يعرفها إلا الجليل، اللي يسمعها كان يرجع بحكمة يديدة ويصير شخص أفظل بسبب الكلام اللي يسمعه من الشجرة، وما يسمعه إلا اللي يستحجه.